oyi mina a'o ji jira nɛ a dɛra a mɛn o baba arana a'o bɛ we fixe bera ra cruru bie a han ekran na bie a <hesitation> ba sudera ba sudɛr ra bera nɛ bawe we yɛ ma telefoni cu'anu um han yan we di dianɛ ma nɛ a'o jira we mi ma tete oro han legu han legum na karote ma mi sire sire a we di mu bera so yan a di to o jira dɛnu ma mɛ